أول شيء بروح للمجاهي والمحلات الشعبية وأتحدث مع الناس هناك، وكمان أشارك في الفعاليات المحلية والأنشطة الرياضية، وأحب إني أتعلم عن ثجافات جديدة، فممكن أني ألتحج بدروس أو ورش عمل، ولا أنسى كمان وسائل التواصل الإجتماعي، فأنـا ببحث عن مجموعات محلية وأتعرف على أهل المنطجة أكيد.